Ekintu ekyarasingireyo kunshemeza mbwenu omu buto turikutandika kukura okaba ojwaraga okaba ojwaraga ekiteeteeyi kitarimu mpare nainga bumwe, ojwara ojwara empare, empare etarimu rasitiika eraragara. Ekyo kika kikakirye ekintu mbwenu ekyaki ekyakinshemezaga hati nka hati na ndyaho nkijuka nk'egyo myaka, kujwara empare okakwata hanu ha rubaju, empare eraragara, etarakuhika bakuhiire empare nke empare eringana nk'eya maama nk'eya maama wa- wangye okashanga ariyo njwire wooba oratambura katambura okwasire hanuuya harubaju. Nikyo kintu eki ndaba ndyaho nka hatiiya nkijuka nkahurira arikyo kintu, naakiijuka nkahurira mbwenu na <hesitation> naareeba nkehindugire nyowe nka- nkarara kirasa kunshemeza. Okureeba hati ehindi.